दन्तलोमक को मतलब यो होज की भोजन का बादम उनी चीज से कुला करज। और कोई मतलब जसी पीछकारी जसी बनाईन न शीशीं भरीन न दातनमन प्रेसर से धोवज उकासे दात का सब किताणू दूर ही जाज। और मूम दूरगंद भी नहीं आओती हैं एकासे एको उप्योक क करयो जाज। और आज का समय में हर व्यक्ति अपना दात न की मुँ की सभाई करें जेकासे कोई किताणू नहीं रहे। और कोई बिमारी न नहीं फेल और अपना पास जो बठह उका अपना मूँ से कोई दूरगंद भी नहीं आओती हैं। तो एकालिये एको उप्योक करयो जाज मतलब नहीं करें।